Irô fomban-drazan̈a boka soisy ndraiky zen̈y. Ten̈a mampalaza an-drô mahakasiky mioziky. A fôtony irô zen̈y ten̈a tany tia mampiasa vôlon vô- violon, kontra basy, kilarinety ndraiky raha hafa. De <hesitation> andran'in̈y zen̈y irô man̈ano raha marô be oe! Mba hampisehoan-dro fomban-drazan̈a ndrô boka an̈y.